ഹാന് പ്രാനില്വ കോദദ് അഏകേ ഇപന ബുദ്ധിനു। ജനനു ഉന്ജു ഥലൈ മാരിഥു ബുകോ ഉന്ജു। ഥലൈ മാരിഥു വര്ഗവനേ മാല്പുന്ദു സേല്ലഗി। ഏല്ലിഅ പ്രാനില്വ അഗിന അമ്മ പ്രാനിലിഥു। <hesitation> ബേതേ അദുനവു ബുക അഹരന്। അദുനവു ബുക ഏഇക് ഓലന്ദ അപയ വിനിവര്തന്। അയ്രിഥ ഇന്ഛ ഥപ്പു അന്പുനവു ഐന മന്ഥ। കല്പുന്ദു ഭുധരന കോര്പനന്ദ മലികുലു। അയ്രിഥ ഏഇക് അപയ മന്പുനന്ഛ പ്രാനിലിഥു। ഇന്ഛ ഥപ്പു അന്പുനവു ഭുക മന്ഗേ കേല്ലു ഉന്ജു। ഉപകരനു ഇന്ഛ ഉപയോഗിസു അപുന ഐന। മന്ഥ ഐന ജോകുലേഗേ പന്ഥു കോര്പുന്ദു ഏഇഥ। ഓത്ത രഹിഥ മന്പുനന്ദ മലപ്രാനിലു ഐന। ജോകുലേഗേ ഏല്ലിഅ പ്രാനിലേഗു ബദുകോന ഇന്ഛ। മന്പുനൈനു സോകോ പന്ഥു കോര്പുന്ദു സോ അവു। ഉന്ജു ജനേരൈശനദ ബുകോ ജനേരൈശനദ। വര്ഗവനേ അപുന്ദു ഉന്ദു അഏകേ സഥ്യ മന്। പുന്ദനന്ദ പരിസരഗു ഓന്ദനി കേ। അയര ഉന്ദ ഏഇകേ മസ്തു യുഝപുന്ദു।